қазіргі қоғамның жұлдызнамаға қатысты көзқарасы әртүрлі
бірі оны мүлдем мойындамайды бірі тек соған телміріп өмір сүреді өзгесі бұған бейтарап қарайды
алайда белгілісі әр адам жұлдызнаманы өмірінде бір рет болсын ақтарып оқыған
ол несімен тартымды және оған сену керек пе бүгін анықтаймыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы және мен олжас сайлаубекұлы армысыздар
ең алғашқы сұрағымызды кейіпкеріміз ринат мырзаға қойғым келіп отыр
ринат сіздің жұлдызнама бойынша белгіңіз кім әлде жұлдызнама бойынша сіз кімсіз
мен ы жұлдыз жорамал бойынша мен негізі ііі айым ы бикеш жыл ми
мен өте қатты сенемін мен себебі ііі бүкіл мынау күн сайын болыватқан дүниелердің бәрін алдын ала біліп отырамын осы
сәйкес келеді ме сәйкес келеді бірақ мен ііі зороастризм бойынша мен ыыы ит емеспін тауықпын жылыңыз жылым тауық зороастризм бойынша иә
сол ыыы көбі келеді не бірақ үй тағы да не бұл жерде тек қана зороастризм діні ғана ааа жаңағы астрологиясы ғана емес
жалпы астрологияның бәріне сенемін себебі кейбіреуі келеді кейбіреуі келмейді тағы бір ыыы бір сайтта әдемі ыыы астролог бар
ол да өте керемет айтады шындықтың бәрін басып айтады ыыы оның бәрін мен сенбеуші едім мен
менде бір жылдық тәжірибе емес ыыы менде жаңағы сенсуалистік империкалық жаңағындай тұрғысынан қарасақ мен ыыы бес алты жыл осы саланы қосымша алып жүрмін де өзімнің өнеріммен
бикеш і белгісіндемін дейсіз жұлдызнама бойынша сіздің мінезіңіз сол бикешке қатысты суреттелген мінезбен тура сай келеді деп айта аласыз
ііі мінез құлқы да келеді сосын күнделікті болыватқан бүгінгі күнім мысалы бүгінгі күнім

ұрысасыз аха ұрыспаймын десем де жұлдыздар мені ұрыстырады сондықтан амал жоқ мен ұрысуға тура келетін болады
менімен ұрыспайтын шығарсыз жоқ әрине
жоқ солай ұрысу керек деп тұрады да ол жұлдыздар ол қазақтар айтады мынау ы бірге мысалы екі адам жараспай қалса жұлдыз жұлдызы жараспады дейді
біз ыыы бізде оның бәрі тегіннен тегін емес тағдыр жұлдыз осының бәрі жұлдыз бүгін жұлдызы жаман күн болса мысалы міндетті түрде үйде отырған дұрыс та
ы сол кезде жаңағы бүкіл жаманшылықтың бәрінен құтылады ол жоқ шын
а мен сол мысалы оқып бүгін жаман күн деген кезде мен сенбей барып кәдімгідей соған тап болған кездерім болды сонда қалай сенбеймін деген сияқты да
өткен жылдары менің мына жұлдызым ыыы жарқыраған жыл болды да шетелдерден орын алып жаңағы америкадан алтын ы беларусиядан гранпри алған сондай бір ерекше жылдар болды менде өткен жылдары
жылдың басында маған айтқан о осы жыл ал биыл биыл өткен жылы айтқан осы жылы керемет боласың деп
а биыл ыыы әрине кішкене ыыы жұлдыз жабық жыл маған
сіз егер ыыы жұбыңызды таңдаған кезде жұлдызнамасына қарайсыз ба
енді і і қыздардың бұл жерде бұл қарай алмайсың ғой енді бұл жерде махаббат
танысқан кезде сен жұлдызнамаң бойынша кімсің деп сұрайсыз ба
негізі байланысты байланысты ғой бірақ мен бұл жерде бұл м қалай айтсам екен бұл да жұлдыз бойынша мысалы егер жараспай тұрса да қосылуға болады
аха сосын ажыраса саласың деген сияқты өйткені жұлдыздар солай қалап тұр деген сияқты
егер жұлдыздар қаласа амал жоқ ажырасасың мхм
бұл ыыы бұл бізге байланысты емес жұлдыз тағдыр деген
ринат мырза мырза отбасы деген нәрсе ол деген ыыы жұлдызы жараспаса ажыраса салу деген оңай нәрсе емес қой біріншіден иә
екінші жағынан қарағанда қараңыз енді мына жерде ыыы не сену психологиясы деген бар иә кәдімгі сенім психологиясы
әр адам жаңағы сіздің жақта жарайды енді жұлдыз жарасты деп алдын ала оқып алып оны кереметтей өз өз өзіңізге шабыт бере отырып
сіз өз жұмысыңызды тікелей түрде і кім міндетті түрде күнделікті түрде жасадыңыз да орын алдыңыз
бірақ келесі жылы сіз өз і өзіңізге сенім қойдыңыз өйткені жерде жазылып тұр і жұлдызы мүмкін жарқырамайды биыл деп иә
сіз жарайды сіздікі солай болсын творчество жағынан бірақ қаншама мұндағы қыз келіншектер бар жасөспірім қыздар бар
оларға осылай айтылады жұлдыздар айтылады бүгін байқап жүр бүгін сөйтіп жүр сөйтіп жүрген кезде ол мүмкін бір аяғын сындырып алады аяғын сындырып алады иә құдай сақтасын енді
і сөйтіп келе өзінің түйсігіне бұл айтады міне осылай маған жұлдыздар айтты бүгін қиын болады деп
не ойласаң соған тап боласың
мен айтарым тіпті бұған ыыы иә сеніп одан әрі одан әрі оны әрі қарай өрбітіп оны өміріңзге тегі мүлдем жолатпай
ыыы жолатып тіпті басқа нәрсені і сіңірмейтіндей қылып қалдыруға болмайды да өйткені адамға тіпті кері де әсерін тигізу мүмкін
мысалы мен қазір сіздермен сөйлесіп отырғанымның өзі бұл жұлдыздар маған солай осындай осы жерге кел деп отыр да сондықтан жоқ бұның бәрі ойын сияқты
ол басында осы жұлдызнаманың немесін кіргізіп алғаннан кейін сенімін кіргізіп алғаннан кейін солай ойлайтын шығар
бір кей кездерде болады да адам баласы болғаннан кейін кейде бір ойлап қаласың оқиыншы деп
осы тақау арада он алтыншы ыыы қыркүйек айында менде бір жағдай болды
телефонымды қосып қалып едім жұлдызнама шықта гороскоп оқып қалып едім бүгін сізге м покупка жасауға болмайды деп тұр да
бірақ мен соны оқысам да соған сенім келтірместен мен келе жатырмын кенесары бойымен
кенесары бойымен келе жатырмын очкиімді заказ бергенмін очкиімді алып келе жатсам конгресс холлдың алдында көп кісілер кетіп баратыр екен
қарадым да кіре салдым ішіне кірсем киім сатып жатыр анау ярмарка болып жатыр барып үш төрт көйлекті өлшеп қарап тұрғанда сумкамнан менің телефонымды ұрлап әкетті
сосын ойладым мүмкін бұл рас па деп одан кейін осы ұмытпасам сексен тоғызыншы жылы қытайға жолға бардым
барам деп дайындалып сөйтіп жатқан уақытта сізге ешқандай да жол жоқ жолыңыз жабық алыс жолға путешествиеге жоқ деп жазылу тұр да сапар жоқ деп
сосын мен сонда да болмай жанымдағы қызбен еріп барғанда мен неменнен кеденнен өте алмай қалдым
сіз бара жатқан кезде сол жұлдызнама ойыңызда тұрды ма иә сол сол жұлдызнаманы алдында оқып алғанмын алдында сізге алыс жол жоқ дегенді
бірақ мен ойламадым оны бірақ сенбедім де мен бірақ бардым барғанда дәп кеденнен мені өткізбей тастады
сосын өзім ойладым е анау жолы бір ретте мен оқып едім ғой жұлдызнаманы сонда сондай өмірімде екі мынандай сәйкестік келіп қалды да мүмкін ол рас та шығар
сіз өзіңіз осы екі жағдайдан кейін сенесіз бе сендіңіз бе мен оқымауға тырысамын
бірақ деген сөз өзімен өзі шығып тұр сіздің сөзіңізде
бір мың тоғыз жүз сексен екі
жаңа ы ринат мырза ринат мырза өзінің жұлдызнамаға қатысты ыыы сөздерін айтып жатқан кезде ыыы сіздің ы айбек айбек мырза сіз де күліп қалдыңыз
соған қарағанда сіз аса қатты сенбейтін кісі сияқтысыз ғой
енді ол өзі ыңғайлы екен өмірде сәтсіздіктер болса әй жұлдыздың жазғаны ғой деп айта салатын иә соған күліватырмын да
енді бүгінгі таңда ааа біздің ғаламшарда алты жеті миллиард адам тұрады
он екі ғана жаңағы жұлдыздың иә гороскоп дейді ғой түрлері бар соның барлығының тағдыры бірдей деп айтуға болмайды
ыыы менің ойымша жаңағы кісінің сөзімен келісемін ы менің ойымша бұл өмірде ең үлкен құдыреттің бірі ол сенім адам өзі неге сенеді сол болады
ол жаңағы бизнес кітабында да ол жаңағы біздің дінімізде де айтылған
ал бұл кісі ы жұлдызнаманы зерттеген оқыған соған қатты сенгеннен кейін сол заттар өмірінде болыватыр деп ойлаймын ал жоқ енді
сіз өзіңіз кәсіпкерсіз сіз кәсібіңізде сол ы бір қадам жасамас бұрын сол жұлдызнамаға ыыы жұлдызнаманы оқисыз ба қарайсыз ба
шын шын айтсам қарамаймын мен жоқ мысалы бір екі сұрақ қояйын мен жұлдыздарға сенбеймін мен өз өзіме сенемін иә иә бір екі сұрақ қояйын
бір кездері болады ма бір күні мысалы таңертеңнен бастап жолыңыз болмай кешке дейін жолыңыз болмай жұдырықтың үстіне жұдырық болатын уақыттар болады ма
ол бәрі сол күнге байланысты болып тұр да сол жұлдыздар кері әсер еткен кезде сондай болады
таңертеңнен бастап мысалы үйде бірдеңені ұмытып кетесің сосын шығып келатып анау документіңді ұмытып кетесің мына жұмысқа барған кезде бастық ұрысады немесе анау іс ондай кездер болады ма
ол бірінен соң бірі кете береді сол күні
а оның жұлдыздардың не қатысы бар оған жұлдыздардың қатысы
мысалы қазақстанның өзінде он алты миллон адам бар иә іхі соның бір миллионы мысалы бикеш мхм
сонда сонда жазылса гороскопта жұлдызнамада сіздің бүгін күніңіз болмайды деген кезде сонда бір миллион адамның күні болмады ма
жоқ ол жерде былай ғой қалай ол бұл
мен мен і кешіріңіздерші менің қолымда мына қараңыздар восточный японский гороскоп деген осыдан білмеймін жиырма отыз қырық жыл бұрынғы шыққан ыыы мына кітапша бар
мхм бұл енді жапон халқын білесіздер шығыс халқы азия халқы ы мынау славян ұлттарына онша келмеуі мүмкін
осында ыыы айтылады мысалы біз ы адам баласы өзі табиғаттың туындысымыз
біз мысалы он екі мүшел жас әр мүшел ыыы жас он екі жылмен есептелінеді ғой иә он екі жыл айналып келеді
он екі ы жыл биыл қай жыл биыл ыыы мешін жылы келер жыл тауық жылы мысалы менің туған жылым жылан жылы
мына ыыы кітапшада он екі сол цикл бойынша ы жануарлармен ыыы адамның тағдыры байланысты екені айтылады
бұл жерде бұл жапондар ы мысалы загс те балалар ыыы жастар қосылу ы қосылардың алдында ы загс терінде үлкен таблица ілініп тұрады екен
әр жас өзінің жылы бәрі көрсетілген таблица мына ішінде бәрі айтылған
ыыы қай жылы кім туды мысалы сіз ринат ит жылы болсаңыз сізге мысалы тауық жылы туылған қыз сәйкес келуі мүмкін екеуіңіз бақытты болуыңыз мүмкін
қараңыздар енді мына жерде ыыы таблица жылдар он екі ыыы животное малдың жануардың көрсетілген қай жылы қай туылған
мысалы мен өзім жылан жылы мен жолдасыммен қырық жыл отасып келе жатырмын балаларымыз бар немерелеріміз бар ыыы тәубе шүкір
енді сол мен жыланмын күйеуім ы жылқы ы екеуіміздің қазіргі қырық жылғы бойы қандай мінезіміз бір бірімізге қалай сәйкес болдық дәл айтылады мына жерде өте дәл айтылады
кітаптың біраз і желініп қалғанына қарағанда күнде қарайтын сияқтысыз ғой
жоқ жоқ күнде қарамаймын мен айтып отырмын ғой жиырма отыз жылдан бері енді талай адамдар қолданып бұны копировать етіп алып сіздерге і ксерокопиясын снимать етемін десеңіздер беремін
ы мынаны мен өзім кішкене рестоврация жасағанмын бұл енді ескі кітапша
бір кісіні бетпе бет кездестіріп сол мысалы сол сөйлескен кезде бірден жұлдызнамасын сұрауымыз керек пе
ы жұлдызнамасын сіз біліп алыңыз өзіңіз ол сұрағанда айта салады енді мен мен жылдықсыз жұлдызнаманы
егер ол ол мешін болса мешін маған келмесе жоқ мен сізбен дос болмаймын
енді сіз қатып қалып қатып қалып дем арасында сіз суық екенсіз
бір қызды жақсы көрсем қатты жақсы көрсем иә мен мысалы тауық жылғымын ол мешін жыл болса ол содан кейін бір жылдан кейін мен мешін жылымын деп айтса мен сонда
жоқ жоқ лучше қосыла салыңдар а потом ажырасасыңдар
негізінде ыыы кәсіби астрология ол ғылым ретінде математика асторонмия бар ішінде психология бар биология бар ішінде
и қазір айтып отырған біз оны бульварный астрология былай көшеде жүретін астрология деп айтамыз
мхм мысалы маған ы кейбірде журналисттер жазады осындай бір журналға сіз статья жазып бересіз бе ыыы ол статьяда кім кімге сәйкес келеді
мен бір сыпыра передачаларда сол бағдарламаларда болдым мхм бірақ та ол ыыы жай былай мысалы біз ы алфавитті бәріміз білеміз а б айта салады иә
мама деген сөз осындай ммм әріптерден құрастырылады деп а бірақ та ол ы осыны айтып отырған нәрсе сондай астрология
ал кәсіби астрология ол сұрайды біріншіден қашан нешеде қай жерде туылдыңыз қай жылы уақыт
мысалы мен жаңа ринатты сұрадым он сегізінші сентябрь сексен екінші жылы сағат нешеде түнде деді қай қалада деймін
соған қарап мен арқалық иә арқалық содан қарап мен программа бойынша жасаймын
бақытжан ханым иә сіз жаңа ринаттан ы мәліметтер сұрап алдым дейсіз ғой ринат туралы не айтасыз
иә біріншіден сізде ііі творчествалық қасиетіңіз өте керемет негізіне қолыңыздан бірдеңе шығау керек деп
мына кісі қолымен қолымен бірдеңке жасау керек дейді иә негізінде а суретші иә
ыыы негізіне айтып тұр қолымен бірдеңе жасайтын и адам атақты бола алады ол бірінші
екіншіден ы сіз негізінде біраздан кейін осы суретші болып сіз адамдарға ыыы өзінің влияние дейміз ғой
әсері әсерін адамсыз әсерін тигізеді тигізетін тигізетін адамсыз
негізінде ы профессорлық академиялық сізде білім бар
ы оны да дамытып мысалы бір ыыы бір универститетте профессор болатын сізде өте өте керемет ы болжамыңыз бар ол ы екі
ыыы үшіншіден сіз м өзіңіздікі болмаса ы болмайды өзіңіздікін не болса да дұрыс деп айта бересіз де тоқтамайсыз иә ол ыыы үште
төртіншіден сіз атақты болатын ы адамыңызға жатасыз негізінде і сексен процент оны көрсетіп тұр
иә өзім ақылдымын өзім білемін басқалар білмейді деген сияқты ғой
сонда сіз ііі сол программа арқылы ы адамның мінезін алып шығасыз иә әрине әрине біз айтып отырмыз ғой ыыы мысалы біз өзіміз таңдаймыз
сен ы мешін болмасаң мен саған үйленсем де айрылысып кетеміз деген ол негізінде дұрыс емес
ы маған профессионально болып келеді адамдар айтады біз үйленеміз деп тұрмыз дейік ы қарайсыз ба біз бір бірімізге сәйкес келеміз бе жоқ па
мен біріншіден сұраймын сіздер ы загс қа бердіңіздер ме ыыы заявление ы иә иә бердіңіздер ғой бердіңіздер
берсеңіздер алла тағала сіздерді бір біріне ы таңдады не үшін астрологқа қазір келіп тұрсыздар
астрологқа келгенде сіздер әлі заяление бермей бір біріңе қарап жүрсеңіздер сонда дұрыс болады
жоқ бәрібір де біз білгіміз келеді дейді содан жарайды деймін қараймын ы қыздың ы картасын қараймын жігіттің картасын қараймын
и мен өзім курсым бар сонда мен өзімнің студенттеріме былай үйретемін сіздер егер көріп тұрсаңыздар бір біріне мына жастар
ы бір біріне сәйкес келмесе де сіздер оны ақырындап дұрыстап м правду приятными словами деп айтқандай солай айту керексіздер
жоқ сен мүлдем бір біріне ыыы біз айтамыз ыыы мен қызды жалғыз қалдырамын
сізде мындай мындай мінез ыыы мінезіңіз бар мындай ы сипаттамаңыз бар екен сізге қыз болғаннан кейін ы сіз ұйымшыл болу керексіз
сіз еркекті алдыға көтеріп отыру керексіз сондай мінезіңіз жоқ
ы жалғастыру керек деп сосын еркекпен ыыы ерекше сөйлеймін онымен ы сөйлескенде айтамын
сіз ы біраз жалқау мінезіңіз бар екен күтіп отырасыз сізге қашан дайын нәрсе әкеледі деп
соған қарап екеуімен ыыы әртүрлі сөйлесемін де отдельно деп айтады ма сосын бірге отырғызғанда айтамын иә сіздер бір біріне сәйкес келесіздер деймін
негізінде ол сондай себебін келіп тұр иә біз ы подсознательный программа дейді подсознательный бағдарлама
оны психолог сіз түсініп тұрсыз иә астрология негізінде өте тоқсан процент ыыы психологияға тән келеді
мхм біз ондай подсознательный бағдарлама бермейміз бір бірлеріңізге тән келесіздер бірақ та мен сіздерге ерекше айттым қандай ыыы
кеңес бересіз иә осындай нәрседен тартыныңыз осындай нәрсе істемеңіз деп әрине әрине кейін айтамын
сіздер ыыы загс қа заявление берген күндеріңізді қараймын мысалы айтамын мен ыыы телевизорда айтқанда журналда айтып отырамын
ыыы әлі заявление бермей тұрғанда келіп қараңыздар қай күні үйленесіздер
бақытжан ханым сізге осы көбінесе қандай жастағы адамдар келеді әртүрлі ы әртүрлі
мысалы бизнесмендер де келеді ы кәсіпкер дейміз иә олар сұрайды менде осындай ыыы ойым бар екен
бастасам қай күні қандай бағытта мысалы картада м сексен процент негізінде жүз процент деп айта алмаймыз бәріміз алла тағала жаратты осы өмірге
мхм и әр астролог ыыы терең кәсіби астролог ол алла тағалаға сенеді ол
негізінде асторология ол код судьбы дейміз мхм маңдайды қазақ айтады ғой маңдайына не жазды сол болады көрсетіп тұр
ііі қазіргі таңда осындай м тіпті жаңағы ақша табу ы көз бизнеске айналып кетіп бара жатыр да
көптеген адамдар жай сертификат ала салып бір жай адамға отбасыға айта салады сен мысалы ы сарышаянсың сен бикешсің екеулеріңіз айына ғана қарап
м бір біріңе келіспейсіздер қалай тұрватқандарыңа өзім де таңғаламын деп
ол адам келе келе үйіне келіп өз і ерінен жаңағы ііі не иә жаңағы мін таба бастайды
сен андай емессің сен мындай емессің сенде осылай жазылған деп сене бастайды да сөйтіп ы тіпті керемет болып
ы жоқ ну ринат мырза тұра тұрыңызшы керемет болып ы ұйыватқан отбасы екі жаққа қарай кетеді
осындайды біз ешқашан да жарнамаламау керек керекпіз түсінесіңдер ме
ы мен өзім психологпын мен білемін астрология да нумерология да өте бірге тығыз байланысты бірақ бұның терең оқытатын жері бар
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс ы жұлдызнамаға сену керек пе сенбеу керек пе
бағдарламаның келесі бөлімінде анықтайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы құрметті қонақтар жаңа ыыы бақытжан ханым ринатқа қатысты ыыы нәрсе ы біраз сурет і мінездеме берді
міне жаңа сұлтанбек айбек сіздер і сенбейміз дедіңіздер
осыдан кейін біраз ы сенім де сенім пайда болды ма қалай ойлайсыздар
оның алдында ғана жаңағы ринат мырза сөйледі иә мен сол кісінің сөзінен қарап қана дәл сөзді
мен художникпін мен творчествоға байланысты менің дамығаным ал мен туралы айтсыншы енді америкаға бардым дейді енді
развод развод ажырасуға мүмкіндік болады жұлдыздар айтса деді соны қайталап берді менің ойымша енді
жоқ енді бұл скептикатердің сөзі ғой
бақытжан ханым мына қызды алайық бақытжан ханым кешіріңіз
жаңа ы айбек ыыы өзінің ойын айтты сіз айбектің мәліметтерін өзіңізге алып айбекке бір нәтиже жасап бере аласыз ба иә әрине айбек ыыы
сіз әзірге айбекпен ыыы сөйлесіп отырғанша біздің ыыы мына қарындастарымыздың қояр ыыы қосар ойы бар сияқты иә айым ханым
мысалы бүгін мен жұлдыз жорамалды таңертең оқысам маңызды бір іс шараларға байланысты шығу керек болып қалса
жұлдыз жорамалда оған шықпаңыз сіз десе мен шықпай қоя алмаймын өйткені ол маңызды болып тұр мен үшін иә
ал сен ы сену керек деген болса мен өзім сенетін жағым ол жұлдыз жорамалда адамдардың мінез құлықтары жайлы айтады
мысалы мен бүгін өзім жұлдыз жорамалды оқыдым кездейсоқ өзім беріліп оқымаймын
сол кездейсоқ оқыған кезімде менің мінезімді және де қылықтарымды ы айтып берді ол тура келді және де сол себепті мен оған сенемін
ал мына іске бармау керек оған шықпау керек бүйтпеу керек
күнделікті жұлдызнамаға күнделікті оқып тұрмаймын
иә айта беріңіз сіз айттыңыз жаңағы сәйкес келеді бір бірімен деп болашақ жарын
мысалға менің ата анам бір бірімен сәйкес келмейді өйткені жұлдыз жорамал бойынша бірақ қазір шүкір алты балалары бар сондықтан сенбеймін мен оған
жарайды діннен ы былай ысырып қойған кезде мысалы сіз ііі кездейсоқ оқығанның өзінде мысалы
бір күні сізге ііі жаңағы бүгін күнің сәтті өтеді деді сіз шынымен де диплом алдыңыз мысалға сондай бір сәттілік і болды да
ал ол өз өзіңізге мысалы қазір сіздің і сол бойынша болды ал бір күні бүгін келеңсіздіктер болуы мүмкін сақ болыңыз і өзіңізді қолға алыңыз деп айтады да мысалы солай келді сізге
ал ы ол келеңсіздік ол мысалы отбасыдағы бір адамды мысалы жақын адамды жоғалту құдай сақтасын сондай бір нәрселер болса мысалы жол апаты
сіз өз өзіңізге шабуыл жасағандай боласыз ғой ы гороскопқа ренжисіз бір жағынан өз өзіңізге шабуыл жасаған сияқты
апай менде мындай оқиға болған мен гороскопты оқымай бір келеңсіз жағдайға тап болып сосын үйге барып сол жұлдыз жорамалымды көрейінші дегенімде
шынымен сол бүгінгі күнге сондай бір бұйырып тұрыпты сәйкестік иә
мен енді айтпаймын ыыы шорт кесіп келіспеймін деп те немесе сол фанаткасымын деп жоқ ыыы ондай не емеспін ыыы жұлдыз жорамалға беріліп күнде соның принциптерін орындап
бірақ мен сәйкестіктерді байқаймын ы өзі жаңа айтып отыр мінезде де мінезде де және болатын болжамдарда да ол сәйкестік бар негізі мойындау керек
айзат ханым ыыы сіз жаңа қойған сұрағыңыздан байқағаным сіз жұлдызнамаға сенбейсіз оқыған кезіңіз болды ма
ы менде мысалы маған мен өзімнің жұлдызнамамды білмейтінмін негізінде маған бір құрбым айтатын
сен туған күніңді айтшы деп и ол маған айтатын и ол маған күніге айтады да айзат осындай осындай айзат осындай осындай ей қойшы деп мен оған жүре беретінмін
ыыы бір күні ол өзі маған жылады да маған осы жұлдызнама келді деп сен өз өзіңді неге аямайсың сен өз өзіңді құрбандыққа шалып жүрсің жұлдызнамамен өмір сүріп кеттің ғой деп
м ол білмеймін өз өздеріңізді аясаңыздаршы ол жұлдызнама білмеймін мен оған ол өз өзіңе адамның құрбандыққа шалуы түсінікті
қате түініп тұрсыздар иә ол бағанағы он ы он екі жылдық цикл ыыы жануармен біз адам ы баласы жоғарғы туындысымыз деп отырғаным
мысалы биылғы жылдың мысалы мінездемесі бар мына жерде жапондардың сол дәл келіп тұр келесі жылы әр жылдың мінездемесі дәл келеді
олар енді кәдімгі ыыы дана халық қой олар да жапондар біз
кешіріңіздер жапондар деватсыздар басқа деватсыздар басқа ұлтты қандай болсын қаншалық зерттеген қандай мемлекет болса да осы
былай деп санайықшы мысалға бір күнде осы жұлдызнама жоқ болып кетті дейік әлеуметтік желі жоғалды дейік мхм ешқандай хабар ошарсыз қалдық деп ойлайық ал
сіз не боласыз сонда құмалақ ашамын
жарықсыз дымсыз қалсақ сонда гороскоп жоқ болса біз сонда біз
жұлдызға қараймыз мал жанның тіршілігіне қараймыз
жоқ айға егер егер біз ай арқылы бәрін біле
мен сөзді бақытжан ханымға бергім келіп отыр айбекке қатысты не айтады екен
ы айбек бізді ы біз былай ыыы жалпы астрологияға қарасақ ол ыыы овен тоқты деп айтасыз иә сіз өзіңіз тоқты деп санаймыз
ал бірақ та кәсіби астрологияға қарасақ сізде ііі біз айтамыз ғой басқалармен ы партнерский отношениеге қойғанда бизнес арқылы сіз ыыы басқа шеттерге шығатын адамсыз
негізінде кәсібіңізді тек қана қазақстанда емес басқа мемлекеттерге барып дамытып апаратын шамаңыз бар ммм ол мүмкіндігіңіз бар
ыыы сонан кейін ақша жағын айта кетсек сіз кәсіпкер болғаннан кейін сізге өте ыыы маңызды біраз ыыы сабырлы болу керексіз
сіз ақша табамын ммм пара табамын деп көп энергияңызды жібересіз
ыыы бірақ та тек қана сразу ақша шыға келмейді біраз сабырыңыз ы болып ыыы
иә негізінде жоқ мына жерде солай иә ы содан кейін ыыы мен сұрайын деп едім сіздің ата аналарыңыз бірге тұрады ма жоқ
мамаңыз бен папаңыз жоқ негізінде сізде мамаңыз бен папаңызда развод болу керек деп тұр да
сіз ііі тұрмысқа шықсаң ыыы үйленсеңіз кешіріңіз үйленсеңіз сізде мүмкіндік ыыы қызыңыз басқа ұлттан болады
мысалы қазақ қазақпен ұйғыр қосылған қазақ пен татар
иә но ы мен сізге үйленетініңді айтып тұрмын сондайыңыз иә бар содан кейін
і үй жағыңызда кетсек сізде ыыы үйіңіз өзіңіздің үйіңіз ыыы керемет машина сондай ы нәрсе ешқандай проблема болмайды негізінде
өз өзіңіз таба аласыз и ыыы машинаңызда
ыыы тағы да айта кететін нәрсе ыыы сіз денсаулық туралы айтсақ біраз тамағыңызға қарайтын нәрсе бар иә ы содан кейін эмоцияңызға қарайтын нәрсе бар
айбек мырза сіз жаңа осы бақытжан ханымның айтқанын барлығын мұқият тыңдап отырдыңыз көзқарасыңыздан байқағаным сіз сене бастаған сияқтысыз
сене бастағансыз дегенде кейбір заттар айтыватқан келіватыр сексен пайыз иә менің енді бизнес
өзіме командаға басқа адамдар ала бастадым ы негізгі мақсатым осы шетелге шығу ы бизнесті жүргізу ал бірақ
қоймайды екен иә айт ыыы аяқтасаңыз
жаңағы денсаулық жайлы менің шынын айтсам көп адамдардың тамағымен ы проблема болады ғой менде ондай қиыншылық ешқашан туған емес
құдайға шүкір тамағым әрқашан да басқа жерлерім ауырады енді әрине адам болғаннан кейін мхм тамақпен ешқашан
мына жерде тамақ деп тұр тамақ деп тұр содан кейін асқазан деп тұр содан кейін ыыы біраз адам ренжісе ыыы проблема с нервной системой деп тұр
ыыы содан кейін м сізде ыыы омыртқамен болады деп тұр ыыы мен айтып тұрмын да не бар
содан кейін почкаға қарап ы особенно асқазан жолдарыңызға қарауға ыыы себебі бар
қалған үш пункт бойынша келді желудкомен де гастрит те жақсы
денсаулық жағдайыңызды білмей тұрған кезде экранға назар аударайық құрметті қонақтар біздің әріптесіміздің әзірлеген сюжеті бар
астролог жұлдызшы өте ерте заманнан қалыптасқан ғылым ретінде белгілі
жұлдыздардың орналасуына қарап есептеп болашақта алақанға салғандай дәл болжап айтып береді деседі ал осы қызмет түрін қолданатын адамдар саны қанша
достаточно большой количество людей обращаються
көп адамдар келіп жатады әрбірінің қалауы әртүрлі көбінесе дербес жұлдыз жорамалға деген сұраныс үлкен
яғни дербес жұлдыз жорамал деп отырғанымыз әр адамның өзіне жеке құрастырылған жұлдыз жорамал түрі бұл қызмет түрін отыз бен елу аралығындағы адамдар қолданады
көпті көріп қолы көкке жеткенмен әлі күнге өмірден өз керегін таба алмай жүргендер көмек сұрап келеді
тіпті балалары мен туған туыстарына да дербес жұлдыз жорамал жасайды
балалардың қандай оқу орнына түсіп қандай маман иесі атанғандары дұрыс деген сұрақтарына жауап іздейді
қоғам арасында жұлдыз жорамалдарға сенетіндер де сенбейтіндер де бар нарық талабына сай сұраныс болған жерде ұсыныс та бар
жұлдызшыларға келіп өз өмірінің бір жылдық бір айлық тіпті бір күндік жорамалдарын да ашқызып жатады ақшаға бір қабылдау он бес мың теңгеден басталады
в астрологию меня привел конечно же личный интерес
астрология ғылымына өзім қызыға бастадым сол арқылы астрологты тауып осыдан екі жыл бұрын қызметіне жүгіндім
бір күндік жұлдыз жорамалға сенбеймін ең алғашында дербес жұлдыз жорамал картасын өзім үшін кейіннен қызыма және жарыма жасаттым
оның көмегі тиді себебі жарымның дербес жұлдыз жорамал картасын біліп алған соң оның мінезін не ұнататынын не қалайтынын біліп алдым
жоғарыда айтып өткенімдей жұлдыз жорамалдарға сенетін жандар жетерлік
статистикаға сүйенсек жер шарының елу алты пайызы жұлдызнамалық болжамдарға назар аударса қырық төрт пайызы оқта текте қызығып тұрады екен
жалпы жұлдызнаманың адам психологиясына әсерін зерттеген ғалымдар өте көп
барлық қорытынды бойынша нәтиже мынадай көп адамдар жалпылама айтыла салған жұлдыз жорамалды өзіне тура айтылғандай
кей жері ұқсамай тұрса да ұқсатып әлгі сәуегейліктің дұрыс келетініне өзін өзі алдап болса да сендіруге бейім екен
сонымен астрологтардың айтқанын ақиқат деп қабылдауға болады ма
жұлдыз байділдә әсем жайлаухан пендеміз ғой ток шоуы
жұлдыздар жайлы айтқан жұлдызды жаңа тыңдадық ыыы кейбір азаматтар өзінің жеке ыыы жұлдызнамасын жасайды екен бүкіл өмірі алдында ала ы жазылып тұрады дейді
яғни бұл жағдайда ы өзінің ыыы жолын жоғалтқан адамдар үшін бұл бір стимул бола алады ғой
сенім беретін өмір сүруге әрі қарай ы бір жерде тоқтап қалмауға
олай да дұрыс емес қой былай ы соған беріліп неткен ы мысалы ол әр адамның сана сезіміне байланысты ғой қабылдау қалай қабылдайды
мысалы кейбіреуі ол жай бір сәйкестікті көріп осылай қызықса ал кейбіреуіне бұл жаңағындай өмірімен тығыз байланыстырып сол не етеді
бірақ өмірімен тығыз байланыстырып ол мүлдем керек емес мхм ол сәйкестіктер бар оны мойындау керек
бірақ і өмірімен байланыстырып қажет емес солай тығыз байланыстырып
венера ханым осындай жағдайда психология тұрғысынан адамдарға мүмкін ііі бейберекет ыыы бейберекет жүргенше
өз жолын таппай жүргенше мүмкін бір жұлдызнамаға қарап сол бойынша өмір сүріп өзінің жолын тапқан дұрыс шығар мүмкін бір жағынан қарағанда
психологиялық ауытқулары бар келе жатқан жаңа дисгармониясы бар кейбір адамдар болады оларға мүмкін дәл дәл уақытта сондай маманның көмегі керек те шығар
өйткені тіпті ондай маман болмаса да біз айтамыз ғой жақсы сөз жарым ырыс тіпті жаңағы ммм психолог психиатр психотерапевт
жаңағы ы тіпті астролог болмаса да сондай маманға барып ол өзінің жолын санасын түзетіп алуы мүмкін
бірақ ыыы жаңағы жерде бір барайық дейік иә менде сондай бір ыыы айтпақшы бір сессияда бір кісі келген әйел адам
сөйтіп жайдан жай өзім жүрген кезде ажырасып дейді мен өзіме орын таба алмадым сөйте келе мен і сіз осындайға қалай сенесіз бе сіз маған соны істеп беріңізші дейді
мен айтып жатырмын мен медицина тұрғысынан иә сізге сізге ммм болжам айтып бере аламын бірақ ешкім болжай алмайды сіз ыыы асторолгияға маған астролог керек дейді
сөйтіп жүрген кезде ол астролог пен нумерологқа барған ыыы ол керемет қылып айтып берген жаңағы адамды м жаңа психологиялық травмадан шығарып алған
әйел ммм мен тіпті қуандым ол сөйтіп жүгіріп қуанып жүрді жұмысын істей бастады
сөйте келе оның әр күні сол сол жаңағы астрологияға каленьдары бар екен сондай қолына сатып алып сонымен жүретін болған
күнделікті күнін жаңағы жұмысын тұрмысын жаңа енді ажырасты ғой енді танысатын адамын ыыы адамына дейін
тіпті өзінен басқа қалып қойған үйдегі кішкентай тоғыз жасар баланың күніне дейін ол жоспарлап беріп отырды да
сөйте келе ол қайтадан қазір ауру шалды ауру халге түсіп жатыр
түсіндіңіз бе ол кәдімгідей м тіпті ііі нейролиптіктер арқылы ы емделетін ауруға шалдықты қазір
түсінікті құралай ы тәуелді болып қалады жаңа жұлдызнамаға қатысты біраз ыыы сөз естідік
ыыы сюжеттегі көрсетілген ыыы ханым ы ол яғни бұған дейін өзінің немен айналысатынын білмеген жұлдызнама оған көмектесті
өмірін ііі жолын төсеп берді десек те болады ғой
жалпы ол ы жұлдызнамасыз ақ сол жолға түсуі мүмкін бе
енді бұл адам баласының маңдайына жазған өмірі болады да сонымен әрі қарай өмір сүреді кез келген адам
енді жұлдызнамаға сенеді деген жаңа өзім де айтып жатырмын мүмкін бір уақыттарда сәйкестік келіп қалатын шығар
бірақ өзім жұлдызнамаға сене алмаймын енді жұлдызнамамен жүріп өте үлкен жағдайға душар болған адамдарды көп көрдім
көп көрдім гороскопқа бардым осындай екі жүз мыңға жасатып алып едім күйеуіңді таңертең осыдан тамақ бер кешке жақын осындай тамақ бер деп жазып берді
күйеуіңмен осындай уақытта жатасың осындай уақытта тұрасың деген жазып берді содан мен өмір сүрдім кейін кездерде осындай ауруға душар болдық
мен күейуім екеуіміз ажырасуға шейін келдік деген адамдар келді алдыма
бірақ енді өз басым ол ы жұлдызнамамен өмір сүруге мүмкін емес деп айтамын
біз айтамыз мындай болжам бірақ та сіз ескерту иә ескерту
жұлдыздар болжамы деген де
негізінде айтады ғой енді мен көп андай жерлерде боламын ы енді пір бекет бабамыздың басында кәдімгідей мешіттің ішіне кіргенде
астролог болған ол кісі қарасаңыз сол жерде отырып мен былай көп уақытта сол бекет бабаның басына он рет бардым он жыл қатарынан
сонда барып әдейлеп тұрып тасқа қарап мына ыыы немесін астролог болған дейді де мына немене басы таудың басы тесілген де
соған қарап отырсаңыз кей уақыттарда сол кәдімгідей жұлдыз тұрады жұлдыз тұрады ол кісі соны білген дейді оқыған дейді
енді мысалы үшін менің ы бабаларым да сондай болған жұлдызға қарап ертеңгі күні қандай қай айда қандай жаңбыр жауады қар жауады соны да білген дейді
енді өмірін айтпаған екен адамдардың енді әркімнің өзінің сеніміне байланысты
арнада қысқа ғана жарнамалық үзіліс біз жұлдызнамаға сену керек пе сенбеу керек пе тақырыбын талқылап жатырмыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз ы жұлдызнамаға сену не сенбеу тақырыбын талқылап жатырмыз
ы венера ханым ы жалпы бағана да біраз айтылып қалды ғой жұлдызнама бойынша адамдар бір бірімен сәйкес келу келмеу деген оған негізі назар аударған дұрыс па
иә сәйкес келу сәйкес келмеу әр адамның ойында болады болатын нәрсе негізі
бұндай әлі бар болған да болатын да шығар бірақ ы менің айтарым иә психолог сексолог маман ретінде
мен адамдардың отбасы психологиясымен терең айналысамын олардың ы конституция бойынша бір бірімен қандай гармонияда
бақытты отбасы болу үшін қандай гармонияда өмір сүре алуын әрі қарай ы дамытып ммм соған көмектескім келеді
ыыы енді ыыы менің айтарым қазақ еліне медицина саласына көп көңіл бөлген дұрыс сияқты
егер медицина тұрғыдан ешнәрсе дәлелдемесе дәлелденбесе ондайға аса қатты сеніп қатты өз өзін қинап ыыы керек емес сияқты
мысалы маған күнделікті түрде ыыы осындай ы жас ы үйленейін деп жатқан жұбайлар келеді
жұбайлар келеді де маған айтады біз і қалай енді психология тұрғыдан не істесек болады екен жаңа сіз айтыватқандай айтыватсыз ғой
мен бикешпін мынау сарышаянмын біз келісеміз бе деп і тіпті миға кірмейтін сұрақтар қоя бастайды да
ондайға ы қатты мән беріп одан ауырып керек емес
сұлтан мырза сіз өзіңіз енді актерсіз шығармашылық адамсыз
енді шығармашылық адам десек көбінесе осындай ыыы қалай айтсақ ыыы нәрселерге көбінесе сенуге бейім келетін адамдар деп қарайтын стереотип болады ғой бір бар иә бар
сіз ы сол стереотипке сәйкес келесіз бе менің ойымша осындай жұлдызнамаға өте қатты қарайтын адамдардың өзінің өмірінен бостандықтан айыратынын мен солай деп ойлаймын мхм
сіз өзіңізді бостандықтан айырғыңыз келмейді мен келмейді мен қалай болады солай жүремін өміріммен мхм
бір сәтсіздік болып қалса сәтсіздік болса мен жұлдызнамаға қарамаймын мхм
сіз өзіңіз бір ііі жұлдызнаманы оқыған кезіңіз болды ма шын айтыңызшы
кездейсоқ болды бір рет оқыдым мен бірақ өзімнің мінезімді ғана қарадым а мінезі иә екеуі келді екеуі келген жоқ
жартысы келді жартысы келген жоқ мхм түсінікті
жұман аға сіз бағанадан бері микрофон ұстап отырып бірдеңе айтқыңыз келіп отырған сияқты
мен өз басымда жұлдызнаманы өте көп оқыдым мхм бірақ сенбеймін
не үшін оқыдыңыз ы оқығаным бұның математика
жұлдызнаманы қазақша бағананы бала айтып жатты ғой тоғыз құмалақтан қырық бір құмалақ кешеді
бір саннан тоғыз санға бағана мына баланың ұстап отырған математика
бұл ы одан кейін бұған үш үш топ та жатады біреуі сендіруші біреуі сенуші біреуі алжасушы дейді
үш топтағы адам сендіруші өзінің бизнесін өзінің жұмысын тоқтатпау үшін
өте жақсы сөздермен айтып сіздің шағып алмай шымшып алмай сізді өзіне келтіру үшін өте жақсы сөздерді сөйлеп
иә азын аулақ кемшілігіңізді ыыы азырақ айтып жақсылығыңызды асыра айтып
ііі өзін мойындату үшін содан кейін ойбай жұман деген кісі жақсы сенбесеңіз мен кітапты әкеп бер десеңіз де
і тоғыз жыл сегіз жүз жылға ие болған осындай қытайдың осы жұлдыз жорамалдау деген кітабы бар
ана кісі жапонияның бір ғана бір қабатын ғана алып жүр түсіндіңіз бе
ол және жұлдыз ыыы мына немене жаңбыр қалай жауады адамның мінез құлқыны қалай болады
әрбір деңгейін оқып отырып келсеңіз өзіңізді миыңыз жетсе өзіңізді сол кітап алыстатады мхм алыстатады алыстататыны
индиядан келіп құрастырылған арабтан келіп құрастырылған қытайдан келіп қытайдың өзі неше ұлттар болады да жапон дейміз хадис дейміз
түбі қытайға барып жасатты осы секілді кітаптардың бәрі жиылған
түсінікті ашық айта аламын барамын деп көрем десең қалыңдығы осындай бірақ өте көп оқыдым
мхм оқып көріп бұл сенбедім мысалы үшін медицинаны да сөйлемейтіні жоқ
өйткені мен өзім ғылыми адаммын ғылымға сенемін дінге сенемін мхм
айтайын деп едім маған бір адам келді ыыы мен ыыы сапарға шыққалы жатырмын м басқа бір ыыы ұлтқа ыыы шыққалы жатырмын
қараңызшы деді мен қарадым айттым сізге сізде уақытыңыз ы үш айыңыз бар бірақ та мына уақытта барсаңыз сізде біраз болады деп
ол ол айтып тұр ммм соны айттым ал өзіңіз барасыз ба бармайсыз ба негізі шешімді адам өзі қабылдайды
бақытжан ханым ыыы жаңа ы біраз ііі жерде айтылып қалды астрологтардың арасында адамдарды алдайтын арбайтындар бар
ондай ы расымен бар ғой оны адам ыыы алдамасын десеңіз адам қалай тексеруі керек барған астрологты
қазіргі заманда бәрін қараңыздар ы айтып тұрмын ғой сіздер астрологқа барам десеңіздер сіздер сұрау керексіздер қайда оқыды сертификат болу керек неше жыл оқыды
жоқ мынадан қыстырып кетсем болады ма
дәл жаңа мына кісінің айтқан москвадан барып алған академиялық атағым бар менің
көрем десе сертификатым да бар бірақ алсам да сенбеймін соған
алғанмын москвадан барып алдым екі рет бардым мен сол жерде болдым өйткені жалған екендігі ай парадай
астрологиядан алдыңыз ба і алдым мен
жақсы бақытжан ханым қараңыз ол біріншіден екіншіден айта кететін
ы астрологтарда этика астролога деген нәрсе бар этика психология деген нәрсе бар этика астролога деген нәрсе бар
мысалы адам егер сеніп біз міне венера ыыы бағана сіз айтып жүрсіз сіз ыыы пациентсіз бе кім келіп сосын астрологияға сеніп кетті деген
біз ол ыыы мінезі ы зависимость бар деген мінез деп айтамын
ол бар сондай негізінде сондай адамдар көп барады
мысалы бүгін астрологқа ертең і емшіге сонан кейін тағы тамыршыға барады сосын құмалақшыға барады олар жүре береді тек қана астрологқа ғана бармайды
кітабын өзімен бірге алып жүр де былай иә ол зависимость соны көріп тұрмын соның мінезіне барлық нәрсе
ондай адамдар егер келсе маған мысалы маған иә кәсіби асторологқа келсе мен айтамын сізде осындай ыыы сондай нәрселеріңіз бар сондай мінез құлқыңыз бар
ыыы сол үшін мен айтпаймын таңертең осыны жеңіз ы кешкісін бүйтіңіз негізінде программа жасауға олай болмайды
не а бірақ та астрологияны айтсақ астрология айтады қандай проблема медициналық проблема адамда болады
жолын көрсетеді қалай шешуге болады содан кейін өмірі қанша жыл болады бірақ та ол болжам ы болжамдап көрсетеді ы тек қана алла тағала біледі қанша өмір сүреді адам
содан кейін ы семья құрастырса қашан ы қандай семья пайда болады
ыыы біз үй алса қашан болады мүмкіндіктің бәрін негізінде математика дейсіз мынау математика ретінде бәрін көрсетіп тұр
түсінікті бақытжан ханым сіз ыыы биылғы жылғы осы астрологиялық бір болжам жасадыңыз ба
жалпы астрология бар қазақстанның астрологиясы бар қазақстанның астрология айта кетсек мысалы сұраса мен тек қана жалпы астрологияны алмайын мен қазақстанның астрологиясын аламын
он он алтыншы декабрь бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы қазақстан туылды деп санайды иә бізде биыл жиырма бес жыл
соған қарап мен қазақстанның астрологиясын қарап ыыы болжам ы құрастырамын иә
ыыы соған соны қараймын негізінде мысалы сұрайды ғой ыыы біздің спортсмендеріміз ыыы мысалы рио де жанейроға барады қанша орын алады қанша адам қарайды
мен қай жерден оны аламын мысалы әр спортсмен ыыы туған жылын ештеңе
бүкіл олимпиадалық құраманы зерттеп шығау керек деп тұрсыз ғой
иә мен сол үшін қараймын қазақстанда қазір не болып жатыр дегендей
ыыы бір ы қызық бір нәрсе бар негізінде біз қазақстанда ыыы сайлау өтеді ғой сайлау өткен уақыттар өте профессионально керемет саналған уақыт
қазақстанда жиырма бес жылда сайлау өтеді иә біз әр жылы ыыы біздің елбасымызды сайлаймыз депуттарды мәжілісті сайлап жатамыз
астрология уақытқа қарасақ өте керемет сондай кәсіби дұрыс ыыы уақыт таңдалған
иә ол ы тағы бір нәрсе айтатын астрологияда біз айтты міне ыыы ринат айта кетті меркурий сатурн деген планета иә ғалым ммм планета бар
негізінде жылда меркурий деген планетаны айта кетсек ғаламшар ма қазақша
ол негізінде үш рет ыыы артқа жүрген сияқты сол кезде мысалы біз айтамыз
сол кезде сіздер ііі машина сатып алмаңыздар телевизор телефон алмаңыздр негізінде білмейсіздер мүмкін бір жері істемейді
ол ыыы меркурий жиырма бір күн бір орында тұрған сияқты деп айтамыз
сол үшін сол кезде біраз ыыы жұмыс жұмыс орныңызды ы өзгертпеңіздер ауыстырмаңыздар деп айтамыз біраз шыдаңыздар ы туған туыстар алыстан келіп жатады
ыыы көп көрмеген достарыңызды көресіздер деген сондай болжамдарды біз береміз негізінде
ол айтып тұрмын қайтадан ы саналатын нәрсе негізінде жай былай ыыы сол былай іш мында бар мына отыр мында кетпе деген ол астрология жай
сіздер ы болжам жасайсыздар яғни адамның өзінің ы бәрібір таңдауы бар сенесің бе сенбейсің бе ол ешкімге мәжбүрленіп тұрған дүние емес
сол ғой сонан кейін мен бүйтіп айтпаймын бүгін келдіңіз ал енді міндетті түрде ііі түрде бір жылдан кейін келіңіз сөйтіңіз
үш айдан кейін келіңіз деп олай ол манипауляция деп айтады ғой ондай жоқ
жұлдызнамаға көзқарас қандай болғанмен оның ежелден бері қолданылып келгенін мойындамауға болмайды
оған сену сенбеу әркімнің өз таңдауы қайткенмен барлығымыз да пендеміз ғой аман сау болыңыздар